Inani itabia nzima naniya iya kwasiri ijami nina ndiyanji kujitokeza yani itatizo ile kulo kwa mfano sonuku muitu kuu go tukupela tutenzi na mamo uunganda ata kutakilo na mnyanyasa wanamuma wananam tuka hovyohovyo bila sababu akuta kuwa ndichi noono nonaq naza nata kosea imwelekeza mkoso wanti wemama babati palu pakuti uwombe vina- vina- vina- vina- vina- vina- vinale vilevile nandala kujilane kwene namghiza zana mwana wa monji kwene akuombi tabia ino sinkola nama mwele kezi nta wewe vifyo taya ndukwisha nauzu waizshiya ningo muwa china vina- vina- vina- vina- vina- vinale ichi selunganisa nalo diyanazana kaikwa eta ludia kuomba vio kwene namatolu mukota mume alafu ndinamu mamala au baba akwe kuwela umama kwe namaka tukanja fa mneni intoweo unji umwana koi au mwani tuwi ahh umtekenyi ngoto amambo yanokuo mbaiya siningo mtondo nazaile kuomba vi kaile kwidele naza na kuomba vii ahh umuchunge ningo bwana akaja tulie tele matatizo